أن اللغات العربية هي لغة لأم ولوالدي، لكن لا يوجد عندنا إلا أن لهجت الليبنا- الليبيا الليبياالشرقية والليبيا الجنوبية والليبيا الوسط ليبيا تارابلس وليبيا بني غازي لنا لهجة أخرى.